aloha ike bn nha ma ukori owha ike birona <hesitation> ntorum awheke bwha meshe wiri nza voite elebadu eledum zi nu orom eledum wu nu orom nhe she wiri nu awha ike voite bar nye obala rimasi no ovaorma awha ika ba ha ma nu rum zzja elekasie elewenm nu nda ma rumum soga nu awha ikikaim oha mz fii were owha ike awha buhazaga ze lekaisi elewzinne nu nda nyegaba nha jinze obala iwo nharjirzea oyiga ba ogburu masi wiri ayaozu wuri oyiokwuya iwo rumumu zima nu etieti whekunhaba achirimeka nu awha ke kem azi oro zhe we nne nu nda ayegaba oburu masi nu rumu wenar ele zicinuillozn zoburu awegu iweal motto ayeti na gba motto hekan zbki zkare azemasi zzlek ba nu awha ike kekam awha ike buro ma, oburoma nhamazi oha nyi whuruke aloha ike oba awha meji mezate nhadum mretora ome